ଵିଭୀନୋଂ ସୋଖଲରୋଂ ଟୋପୀ ଏବଂଗ ସମଣୋଂ କୋ ବେଵହାର ଏହୀ ଟୋପୀ। ଗୁଡୀ କୋ ଅନୁ ଉପଚାରୀ କୋ ଏବଂଗ ଉପଚାରୀ କୋ ଅବସରୋଂ ଅଲଗା। ଆବାହାଓ ଏବଂଗ ଅନୁ ଉତ୍ତେଶ ପଈଂଗ ବେଵହୋତୋ ହୋଈ ଥାଈ ସାଧାରାନୋଂ। ଏବଂଗ ଦିନୋଂ ସରୀ ଟୋପୀ ଵେଶବଲ କୋ ସାଧାରାନୋଂ ଦିନୋଂ ସରୀ। ପୋଶା କୋ <hesitation> ଆଉଟ ଡୋର କରଜଯୋଂ ଏବଂଗ। ସୁରୁଜୋ ପ୍ରଭାଗ ରୋ ସୁରୋଖ୍ଯା ପାଏଂଗ ଵେଶବଲ କୋ ସାଧାରାନୋଂ। ଦିନୋଂ ସରୀ ପ୍ରଭାଗ ରୋ ସୁରୁଜୋ ପ୍ରଭାଗ ରୋ ସୁରୋଖ୍ଯା ପାଏଂଗ।